Pues los los chimatə tet loi na kok io las ka mas ki las xnaꞌ diikaꞌ nis kwan yo xob nis kwan yo xob nas da cheb nsa lo we xnaꞌ diikaꞌ wa do war dia do tu ga dii solo loi a ti xliaba wa loi xnaꞌ diikaꞌ wo to wa rob xnaꞌ diikaꞌ xo xo gasa a robar los chiyalos a ti wen wenx xnaꞌ diikaꞌ win xwale wa kan kan xicha loi wo wo woa wado xib kan leb won to kan xuu la duu kan rrooas ton kei xnaꞌ diikaꞌ to ma jagato le ja gugan xen la xnaꞌ diikaꞌ nis kwan duu lo te lor guganx te xnaꞌ diikaꞌ kor lor nika kar ka tu na despues de donikan shiwalate dof na kate juale xgugan inian xllenllif nedi ti le bunt i xin kan xinladen sa chingo sa de lluux de llux xna' diikaꞌ chonata paletax lenida wati kan xe la ni chinso wa le los xnaꞌ diikaꞌ lin lego go rooka mietikwa ni lato chen lo di kalentu nu no lor kan xnaꞌ diikaꞌ nis kwan billikion ga no gan llilar we lar da mole verde. Me rei wonkan shepre <hesitation> rrai wnlliki c̱ho loi war ner ne man ka dor nadikaꞌ chibu jua loi ga go galo bei kan beal lo lan kal tu la ta bul malta bul io xne bi te wa le ti lex xnaꞌ diikaꞌ wa wa ka ka nilo ka de ka muelen no kwa lo kwo ba lo kame wa siakan ko blante cha lan tu kubeta la da lla kwale wala te kan xet newa wa wa wu to kan xe no wo ka sia kan xen le wo tokando lli chex nadikaꞌ chexwa xixwaw wtu guenchu xnaꞌ diikaꞌ naꞌ woliax xitu ne negaf lei lei gu xne choco chocotlə chocolantlə koti prejia loi nebiti leni le lluu to xloi xnaꞌ diikaꞌ lli chale llu xḻan nis tela kati kun kun bale la kan xe bale nin xe wale waka xe nadikaꞌ mole verde wa nis kwan galleta le la niti rsaꞌ